Raha toeram-pisakafoa voñona ndraiky no añanako. Da mañomana masikita miaro lasary manga na lasary papay na koa samôsy, da asia mofo añany aby da mofo ahia sesiky raha ahia vazaha sanditsy.